Kolontsaina kanadiana a ny hitako any aloha a dia englisy a, dia frantsay. Izay aloha ny fahafantarako ny kolontsainy, fahafantarako ny any e. Tsy mahafantatra ankoatra an'izay intsony aho.